طبعًا أول وظيفة لي كانت <hesitation> كمساعد إداري في شركة محلية ،طيب هل استمتعت فيها؟ أبي أقول لك استمتعت ليش؟ أولًا للتعلم ،كانت فرصة عظيمة للتعلم <hesitation> وفرصة للتفاعل مع الزملاء وإني <hesitation> واجهت تحديات جديدة ،واكتسبت مهارات جديدة ،وكانت أساس لمستقبلي المهني وحسستني في الإنجاز صراحةً.